Tan nom nat, fo koviou an fo vurots to te naa ror tan fo buiny nainy tan fifatsuts fo buiny fan tan fifatsuts <hesitation> ri mas naa ror ri te nom a nat a rof tan nainy ruak <hesitation> te naa rori ta fo buiny fifatsuts tiya nan. Ai nan na nat pue non na nat tsuri, nainy nom rori fifatsuts tsuri ai nan na nat tiya nan pue non fifatsuts tsuri, fifatsuts tsuri ana tonaar na rori te natting iny a fei kat fi rori ri te nom a nat a rof. ei nam te naa rori unya nan ri te nom a nat a rof tan buiny fifatsuts ti yan nan ri te of me puta, ri nai fanat, fatsuts miror a, mangaii te kaa ror nei puta ge nom ror a binum a fo rof ana ri te fakouts ya na gum iny fan tan nom a nat unya nan jias ri te of tsuri tan a ri te of mee puta, ayei na nat toya nan ri mas nom ror ya. Kaa na rof tsuri tan naa ri te nom anat tuwa ya jias, tana sa tan, nainy tovei, mes gima nom baabainy oiny a nat ayei te nom baabainy bibun ai te bibun sikia, mes mas kaa mena arasan patsun ya, ana ayei mas rof non tan fakats tsunia ana eyei te kat a binun, tan fasof baabainy a mes koman na binun. Ana mes tinan te gima kaa mee na nat a rof, ai gima kat on a binun a rof, tana saa a tsikia ta nat tsunia, ana nat tsunia ka na kakaii. So nainy te naa rori uya nan jias ana ri te nom a nat a rof, ainy tagaa fi rom nei binun tsuri kan rof non, tana sana ari kamiro a nat a rof iny fatsuts ir mangai. Mesapan naa ror jias ri te ruak faarei ror vainy fafatsuts, ruak faarei ror fafatsuts. Mes mangai nating na ror jias ri nom ror buiny binun faarei fafaruaf. Mes mangai naa ror jias nom faarei ror, nom ror fo binun to faarei vavainy iny tsipaar tana fo viir fadis. Fafaruaf faruaf ror fo marei, tan tan naatana fo mes ngats gan, masapa ka faruaf ror fo marei naa fi naa non naaman bong. Fei te nom rorin na nat ei, unya nan tan fo fo pan iny nom gum gum jias pan iny nom nat. So nyo tsue fi rou nei, tan nom nat a rof kamirou koman fi nei, ri mas naa ror ri te nom a nat unya nan jias, tan gumgum jias, ana ri te fakauts iny yan mesapan to te kaa ror fan.